ଵିଯତ୍ନାମ ଇତ୍ଯାସାରେ ସ୍ଥରୀ ମଧ୍ଯରେ ଚାଲୀ ଥିଲା ଵିଯତ୍ନାମ ଜୁଧ୍ଯା। ଏକ ଅତ୍ଯନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ତ ପୁର୍ଣ କଟନା ଥିଲା ଜୈଵତରେ ଵିଯତ୍ନାମ ଉତ୍ତର। ଔର ଦକ୍ଷିନ ଭାଗରେ ଵିବକ୍ତ ହୋଈ ଥିଲା ଯହୀ ଜୁଧ୍ଯାରେ ଅମେରିକା। ଦକ୍ଷିନ ଵିଯତ୍ନାମ କୋ ସମର୍ଥନା କରୁ ଥିଲା କିନ୍ଟୁ ସେସରେ ଉତ୍ତର। ଵିଯତ୍ନାମ ଜିତୀ ସ୍ଥରୀ ରେ ନିଜଦେଶନ। <hesitation> ପ୍ରତିସ୍ଥାପନା କରୀ ଥିଲା ଵିଯତ୍ନାମ ମିକ ଫାଇଟର ଜେଟ ରେ। ଅମେରିକା ନୋ ଫାଂଟମ କୋ ମଧ୍ଯରେ ମାରୀ ଗଲେ ଥିଲା।